Rehefa kôa ka hoe agnatono hena, ka hoe tianô heo anjary be zany izy dia voaloany alôngany an, mila vorahina atô malemy tsara i hena, dia le mampalemy tsara ananjy an mila atô sira alôngany izy a dia asiagna tongolo gasy a mbana saketany dia zegny izy vô atono, dia amizany izy a malemy tsara sady matsiro tsara.